ପଣଵାତେ, କାନାଡା ଦେଶାର ପାଣିପା କା ଵିଶେର ବତ୍ତା ହୈଂତୁ। କାନାଡା କା ଦେଶାର ତେ ଯହାଁ ଉତ୍ତରା ଅମେରିକା ମହାଦ୍ଵିପରେ ଅବସ୍ତିତା। ଯହାଁ ଵେ ଯୂଏସେ ଦେଶାରାଓ ଉପରେ ଅବସ୍ତିତା। ଏବଂଗ ଯହାଁ ପାଣିପା କା ଜେଂଜରଲୀ ଧନ୍ଡା ହୋଈ ଥୈ। ଯହାଁ ବହୁତ ଚୀତା ଅନୂତର ମଦ୍ଦିଯୋଂ ହୋଈ ଥୈ।